Mam nyɛ ti yãma yayi wa sunsɔa yiie mɛ la taaba. N suure, basɛ ya ti n yele ya, fu nyɛ sunsɔ-yiisum, ɛɛ a pa'asɛ asaala vom puan mɛ amaa a tari la saŋa nara sunsɔa la ni lebe ma'ɛ. Ya sunsɔa san yiie taaba, ti la ta paɛ dabesa ti la ka ma'ɛ, la de la sɛla n de sɛla n ka ani suŋa bɔ'ɔra ya vom puan dɛna wuu ya san ka tɔgera bɔ'ɔra taaba, gee dɛna zɔduma wa, la wan ta sa'am paa nyaŋa, ayima yele ka yeti la wagera ayima zuo, bala la me la, la yeti la dɛna la sɛla n de dɛŋa bunɔ. Fu ta'am, fu san tara sunsɔ-yiisum kaŋa bala, ti la bɔna fu zi'an, la ta'am ta paɛ saŋa mɛ ti fu san pugum nyɛ fu tã daana la ti a kiira la pugum ka pakɛ fu, bala me ka ani suŋa so basɛ ya di ti di ba'asɛ.